<...>Ee ñy fivolaña zany ampiasa añatiny ñy fianakaviako ao raiky avao, ka io fivolañ'eo zany, rahay iaby folo añatiny fianakaviako aoo mampiasa azy aby, raiky avao zany ñy fivolaña ampiasanay, lafa fivolaña Masikoro toy avao fa tsy misy hafa, zayy.